Aesa yave kuanaunga joviaveva jaemai ayemongueta aï jare jae seyeipe kua ya arata esagua ambaekuatia pupe guara, jaema se kirei araja.